Énukuréén sarégmé batariya babé: ébook, gasobul, éjilee, ésamay, émunduŋo; usé sitariya tariya; sarégmé banaab: gaŋoŋokéén, étuguuñ, énaab sén éfool sasé sinukuréén sinanaab memeek.